Biasa sawaki wanua namesio acara banyakan sa tanteyakan to zaman te yakang to zaman te yakang semesiwo acara kepania moka wia gedung tan lebe wangun masiwo acara wian banua supaya tatorosomo sabua tamo waliwali ta tasum samasiwo acara tuana sawaki wanua se patuare se toro kumumpul laengkali masiwo acara toana masiwo te sabua lengkali mangeas dua hari tiga hari karna tamosiwope sabua to di bahan bahan na mea tema sumiro tablang tamea sumero atep masi pokonya memang samasiwo acawawiam banua apape sab sab siwo acara mekaweng tuana wo pasti asala <hesitation> acara selah selah acara sabua pasiwon pasti sela nte teasumiwo tamemang biaya na sela masiwo acara wiambanua karna mbejamin se tou mesawasawang hoh hepa menjamin towaku nea keko'o nea ha initu depe kasi. Se lumulut samea sumero sam baya pasuwon sara sasea mululut mea sumero lulut, lulut pes wean sera' tan mema rame- rame sa mesuwo acara sawaki eanua rame karna se patuari seka se kumupul se patuari lengkali se mawenang weanse patuari oh meansumawang lah hah brikut sasea masiwo acara simea sawanganta tuana jadi lebe lebe lebe papedamen, wiambanua sa ose patuari tamasawa sawangan samasiwo acara kawengan waki wanua ya nitu, ya nitu moa wean acara se <hesitation> masewa musik bambu tan sawiato danowiyangkeu kwa jarang ngopa masewa musik bambu tuana kebanyakan se waki bagiano kami tra memewasemasiwo musik kayo <hesitation> se mekatrili wose se kentale semanamea tawianto danau wiyangen se jarango ma ma siwo tuana jadi ya keabanyakan waki wanua senetuyaku wakitandegan semasiwo kawengan tuana yaa <hesitation> papakenya yaa kibor tokan demo adat adat se nimo kadangokan dibola se ma cakalele dibola se. Pokonya se sat dulu sat setua se wearse medansa kumea acara tuana musti apape kasa acara tuane musti apape kasa tuacara kinawengan dila se mopake salana poto' se musti make kameja, musti make sapatu tanteakan hawean masiwo acara lengkali semopake muka slop, selop tan dulu setua o sedimentu sakumus mengerem acara komusisuma patu memang musti make kameja salana labo' sateakan odoh memang mo pake mo salana poto' ringke sawaki sa weyangkei waki tandegan waki kecamatanei desa moka wanua moka telap se samangeang samanamea koma samasu acara memang adat memang kentale kentale ne adat nea mosem mengerem tu acara nea kong musi mak make sapatu musti rapih musti make kameja dementu salana poto' langsung pawareng nea kupi nea mo pake salana poto mongea acara aitu tan cuma samakin kiri mokasa de mokasa apane tu sa making kei weanu kase wanua sebla ya sebe mang papakenea pe adat tuana pakenea pekarna karna katu kadangkala memang betul betul nulit juga nulit nulit di tu adat toro cuma tanun teakan sawean patuari luar diketuanea somo acara seseatumi bliminake salana poto' dang se' mu mentuumumenger acara ren toh. Jadi toana mung sa satu luar sotorope sa tou satu wanua hee minototoan no de' mentou tintin de mentou mauren acara salana tintin berarti tamusti make selahala wa musti rapih.